යමෙක් විවාහ කර ගැනීමට <hesitation> කලින් <hesitation> ඔවුන්ගේ දැනගත්ත <hesitation> යුතු දේවල් අතර <hesitation> බොහෝ <hesitation> කරුණු කාරණා තියෙනවා. ඒ අතරින් <hesitation> ඔවුන් වැඩිපුර <hesitation> උනන්දුව දක්වන <hesitation> කැමැත්ත දක්වන <hesitation> ආසාව දක්වන <hesitation> දේවල් දැනගැනීම ඉතා වැදගත්. ඒ වගේම <hesitation> ඔවුන් <hesitation> අකමැති <hesitation> දේවල් දැන ගැනීමත් වැදගත්. ඔවුන් බිය <hesitation> දේවල් දැන ගැනීමත් වැදගත්. ඒ වගේම <hesitation> ඔවුන්ගේ <hesitation> අවශ්‍යතා <hesitation> මොන වගේද කියන එකත් <hesitation> හඳුනා ගැනීම වැදගත්. <hesitation> ඒත් එක්කම <hesitation> සියලු රුචි අරුචිකම් <hesitation> දැනගෙන සිටීමෙන් යහපත් <hesitation> විවාහ ජීවිතයක් ගතකරන්න <hesitation> අවස්ථාව <hesitation> ළඟා කරගන්න පුළුවන්කමක් <hesitation> තියෙනවා.